Ti shaƙƙi wu shina ɗoi ni minjii gɓuɗei jura ƙelengƙu jura ni ta yun ɗo aara ƙa te, ning yun ɓoƙra ƙa te, ning yun gɓwette, ning wallun ɓwe, ning ɓirang shuriina ning aɗi. jura yijeno we ɗaƙam ti foƙ roccono, mummo ning lii te ti foƙ roccono tuƙu ɗicci wushinei ɗoi.